Ël travai che sarìu davera brau al e taié l'erba ënt i giardin, pué le siepi, pué le piante, ma anche sëmené, cöi le verdüre, cöi la früta, pué le piante da früta e ënsuma pìeme cüra d'le aree verdi